Hari senen hari salasa hari rabu, kamis, jamaah, sabtu, ahad. Dirawi ainain senen, ngina kaire ma pastire ndeu sidi, ndeu sidin waude ngaha lama loko, nggori ede lao sakola. Kalo ainain salasa samampani dirawi ede walim kalo wunga sa wara jadwal sakola, wara rau sekali kali wakture aimbia watise dalao mpa'a mpa'a ba, kadihi ade watisde lao nono kahawa lao lenga doho, doho doho kaboro, doho ndiha, edempa dirawini, sanai nai dihela waktu lao sakola, waraja tamba nari tananao kananari setoire, dirawi senai naire. Kalo hari libura bune hari sabtu ato hari minggu, hari ahad, biasande lampa lampa wara sekali kali waktu lampa lampa, labo lenga doho ato ngak labo keluarga lao lampa lampa labo cinarangi, pehe kaire lao ndiha, lao ndiha labo lenga dohore, labo <hesitation> iwa labo cinar angi.